Men men dibela sabi samil toule girida fentani men gussaeb en abak log torjuro mena agentani shefa waeka elidow in shefa ye tise la oula feiwe twali in Sabi uor tanga oderoso in shefa e gomur tana oulo so twali min hasloso abeyou in sabi wida eskinty yan gosoe eskinty yan goseen kela kadise echi kir taka tura tura tura twali doma kabgoe kabga gon man sabi toe deaio sabi echi taka fayo